Voolik tüütäs niimodu, et tuu või ollaq väega, väega pikk. Aga ei piaq ka nii pikk olõma. Ja kui sa panõt ta käümä, sis tulõ säält suurõ survõga vett vällä ja tuu või väega kavvõdahe linnadaq.